Mi waɗi yaadu dow huwuki kuugal sennduki leydi hakkunde e nokkuuje ɗiɗi. Himbeeji ɗin laatake e kaɓa hakkunde maɓɓe, e ɓe teetootira leydi ndin, o wiya kan jey ɗo, oto wiya kan jey. Huunde nden waɗi ka hawtuki ɓe e ɓe kaɓa.